Oli babé éni uriboor nucaméén bu gasontéén to, éni néramba nuriboré, babaaj utooj waan nak gutogooñ gukanto imbi uju umuk jating jaju, siin fusiim faamé nétéy. Imbi may sindo nuriboré, aw béjoow utaso jaraam ufaak, nutuhoro jaraam to hay, nujoow uŋorul jébébéni ukanto, éni may néjoloob nuriboor lo, aw béŋaar gutaan utogooñ, numéér, yo bémuk tatanos yayu, oli babé éni umugoor mé inja ukaan mémé nusontéén.